كثيغ نصائح سمعتوها من ناس كباغ بالعمغ ، وخاصة أبوي ينصحني كثيغ ويرشدني عالطريق الصحيح ، أفضل نصيحة كانت من عد أبوي هي لاتثق بأحد لأن الزمن يخوف و ما كل شخص تتعامل معانو تنطينو ثقتك ، لأن الثقة اذا غاحت بينك وبين الشخص غاح ما اطيق تتعامل معانو ولا تصدقو باي شي يحكينو.